Konima nee yeemvula dhili omulongo, ondaala ndika kale omupolisi, konima heemvula omulongo ondaala ndika kale omupolisi shaashi ohandi mono aapolisi haantu kiimba lela mba yena otshimaliwa, ngaye ohandi mono yazala yafewa yo oyendji oyena eenkalamwenyo dhawo eembwanawa, yo oyena omahauto ondaala ne ndika kale omupolisi shaashi <laughs> <hesitation> ondaala ndika kale omupolisi shaashi okalamwenyo hawo ombwaanawa lela ngaye ondaala ndika kale nde yafa itshewe, ondaala ne ndika kale ndina ohauto handje, maala ondaala ndika lande o corrolla <noise> andika landa ocorrolla shaashi, ocorrolla eehauto dhimwe eembwanawa shaashi, eecorrolla kadhili naana kaantu oyendji ka, shaashi kiimba kayeshi uuyelele wadho, ondaala ndika kale omupolisi tandi ka kwathela ofamily handje tandika kwathela aakwanezimo yandje kegumbo, tandi tandi tungu tango nawa nawa egumbo lyaandjetu li kale lyafa omagumbo gaantu yamwe mbeya yena otshilonga motshigwana, egumbo laandjetu otandi keli tunga lela nawa, ngaye otandi ka kwathela aakuluntu yandje mboka yeliko No- naamwameme woo, konima ne yeemvula omulongo ngenge ndaningi ne omupolisi ngaaka, ota ndika tunga ne egumbo lyandje ngaa mwene ndili naamwandje, ota tshika kala ne otshiwanawa shaashi oku kala wuna egumbo lyohe kungwee mwene otshimaa lela otshaa nawa, inatshifa sho wuli momagumbo gaantu to longithwa ngaashi ahala, ondala wo ndika kale tandi gandja eempango kaantu kutya ayee, ningeni shika nenge shika inatshi ningwa we megumbo lyandje, tandi kala lela tandi pangele egumbo lyandje, ngeenge ne ndamana okuninga egumbo lyandje, otandi kutha aakwanezimo yandje ayeshe, oomba yeli muutshimba naamba yeli kowambo, tandi ya fala nande opeshala limnwe ewanawa lela lela, opo tatu ka kala twiinyanyukilwe pamwe, se tu kiitshuwe wo shaashi opena aantu yamwe, opena <hesitation> aakwanegumbo yamwe katu itshi nayo, yamwe kandiyatshi yamwe kaye tshindje, ohatu uvu ike akuti aye opena nima hanima Anuwa okuli nande oko tsumeb maala katwiitshi ka, thimbo limwe ohatu ihende ike maala katwiitshi, otatu endepo ike mpoo maala katutya wa lalapo, nenge shaashi omuntu kum'tshi.